Maq kimmähe tahtnuq perregaq üteh ollaq. Selle et meil om nii mõnus per- pereq ja <noise> meile miildüs üteh ollaq. Nii et ku valima piät, <noise> sis ma valinuq pereq.